Fanaovako somovie indray a, dia maka fraise a, dia sasana madio tsara, dia aveo amizay ataoko agnatina vilia baolina dia avy eo amizay potipoteko dia andrarahako siramamy amizay miteraka ranony igny dia avy eo amizay a, izy miteraka ranon'igny dia ohaniko amizay dia ohatra minana jus ihany amizany.